Al waqit hanal batala albadora aktar hubas waqtasshite, fishan fil waqit da kan maraktu intu jamaʼa kula mafi hemu biaziku, wa tihtaju le gal illa bikan han digilaba wama tihtaju le nadum gal biwaqqir ankun alefan tiʼaziku bikan intu kan lammetu fiya kateerin kula, bilga male efana, finshan mine kula.